Pama nan nene tete nu, veni inu pene, ma mos ar nene nebaneba nu, a pao ge aran, kokou, a tapiok ge o mu a voi geo gangan. Kita tivati noma en inu pene, kene se ei. Tose, de, de ka an, mukai ta tevoa na veni tsene vets vasata ti to noma en inu pene, taim na ti noma, kene tose ei, gono a aram vi ka de, tsa hot kai pio, po pipao, voa veni po kaburu, hot kai pio, pa ma kain pipao nene, nemba voni, ka sei pio. Ko de ene, ke ta tevoa tsene amu, ar nene te voa nu em inu pene. Ar vati, tivati tsa noma, kene tauravi pio, ka ta nubunubui pio, o bon ei pio. Ar nene te vuanu en inu pene.